السلام عليكم ازي حضرتك لو سمحت كنت عايزة اعرف ايه اقرب مركز شرطة موجود هنا، على بعد اد ايه؟ <hesitation> واقدر اروحه <hesitation> مشي ولا اركب؟ انا اول مرة ازور المكان هنا ومعنديش فكرة عن المنطقة وهكون ممتن جدا لو حضرتك ساعدتني.